يا جماعة <noise> اليوم <hesitation> رانا باه نتلاقاو نتغداو مع بعضنا نروحو نتقداو راني نخلص لقدرا أنيا سمعتني؟ نروح نتقداو في مطعم هاذيك اللي منهيه، هاذيك الخطرة تلاقينا فيها وكلينا فيها الشوا هاذيك الشوا تاعها طيب، المهم أتهلا عدك لا تعود <hesitation> ثان راني <hesitation> راني موصي على الطابلة موصي على كلش راني أو خوي روحك مليح ما تاكلش في <hesitation> فالصباح عالاقل با تلحق ثما خاويان نضربوها بقدا زين.